Los burgañus gastan la su tararaña de muchas hormas, comu meyu de trasporti, pa presas caçal, pa protegel-si delos depredaoris i pa hazel un reselvu seguru. La tararaña es una estrutura mu ahormabli i essu les premiti de movel-si con facilidá i ligerés, i tamién les precura un sitiu seguru pa descansal i ascondel-si. La horma enque los burgañus inseñan las sus tararañas es veramenti apasmanti, no se les escapa ni un bichinu.